कई खाना की चीज असी रहज जो आम तोर पर लोगों का पसंद आओती नी। जैसे की कठा <hesitation> खटा फल, जैसे कटाहल, जिसकी खुशबू काई लोगों का बिल्कुल पसंद नहीं आओती है। भिंडी काई लोगों का लोचदार, चिपचीपी लगत, वो नहीं कह लोग खाना के पसंद करता है। करेलो, जो स्वाद में पसंद नहीं आओती है लोगों का पर वजन में फायदो करें। सुपर फ्रूट, ब्रॉकली यानि की ये भी लोगों का पसंद नहीं होती, कई लोग को स्वाद खातिर इका खावज। समुद्री खाणों जो रहेज <hesitation> वो भी लोगों, काई लोगों का अजीब लगज, नीली पनीर।